Raha ohatra ilay voatabia amin'ny baoty ka mbola tsy nisokatra mihitsy na tsisy vaky amin'ilay izy an, dia tsisy fetrany ny ftoana hitahirizana azy, fa raha ohatra unintelligible ilay izy ka efa nisokatra an, dia eo amin'ny telo hatramin'ny dimy andro eo dia tsy maintsy hohanina. Raha ohatra koa ianao ka mahita hoe manomboka misy lomotra ilay izy dia efa tsy azo hohanina fa tsy maintsy ariana.